Niasa mafy hanao ty tatahoato. Ino misy ino io io? Be gn'asa sa hanao gny taratara fiasa sa tsy de salama loatsy sa manao akory? Hotrany hariva avao hanao vo tonga mody, toujours a bureau avao, mitelefôny avao, sur ordinateur avao miasa. Tena marina anio. Misy ino?